La machina fotografica digital al e cume cule 'na volta mach che pöi l'imagine a va atachese s'ën file che pöi pöle pasé s'ël PC